O mæ matrimònio ideale o l'é quello con mæ moggê (diggo coscì perché a me sta ascoltando). In realtæ de matrimòni ideali no ghe n'é, ma do resto no gh'é ninte de ideale, no l'é ciù epoca de ideali, l'é coscì.